Ny festival des fée dia anisan'ny kolotsay lehibe izay tena malaza a Maroc any, io moa zany da natao hankalazany ny mozika soufi sy ny hay soratsy amindreo any, mpandray anjara da manatriky fampisehoa ady hevitsy ar atrik'asa manasongadina ny hankatoava ny kolotsay Moroka